Pues danuunu xiop nú lo gëxlyw re a veces danuunu’a nxichaz núdez ni bíchy nú, tchi-tchi rackbé nú nia th, xiga zy th cos’e rchich danuunu xiga zy tchi vel na til’de za xnan nú danuun za xtad nú danuu’a rnix raba th consej’w danuun ná raba gulchág queity gack dú zëcka, bgui nxab ni na xtix du’a, chi con el tiempo danuun róh nú tchi ru rackbe nú xinii za rninu xinii za, chiru ni rdëdy nú cuen queity lá di ni rienenu l’a raba, a vez rzarenu th dix lo raba rzarén tchiru ni queity lá di ni rien nú z*e’a tchi con el tiempo riux ru un’a tchiru ni rackbe nú queity na di pur gizaré nú dix loo raba, tchi ru ni rackan rchag nu dó, rienu gan rienu gan dóh’i ga dóh’iga nap nú que gien nú gan, hasta gien te un gan gichag te nú queity ru gack di xtix nú zë, queity ru til nee di nú lara th ra záh nú lara th te tip ga na ni rdilnee yas nú lara va, einty ni tchag nú, rackan per nen tip ga zónu tchi rackan rchag nú gi the par queity ru til nenu lá raba, rackan.